﻿Ance ka barbaɗi na shindika ka taduye na hna men bai sena ula arfe fifedu, ance amina cala ci ena 'yasu bai, ci enena yasu bai to na huna miya to ai ci ena na ayasuyiy sa'ani na e wadai waike tai amma in ci ene baiye la na wuna har te wadai to ance de asu ci ili amma ci yare tubaifa saboka ci amenta inji eka ka kawa bai inji ma kwarta dija'i eka kawa bai ance kuce ''yasuta, ance ganka bai ekani kaɗe to ance de ilena ''yasu ayn ci ilakaye cidetu ci ena gunau saboka kafin karfe ƃannu ayan ''yai na wuna nate abonau saboka cimentau anjuma na yimahna a tadu ma fati <noise> dan nayu tadu ma fati bai ya na kaleka kahna eka mangwai kano kuma yu ngwai ye ci mentau wana yan duk dicine dala wana bai se shege ma tumau to ance amina to <noise> tallafu se ci ulena ''yasu ''yan kade, kade <noise> ci wali ci enasi saboka nawa ka na wako na''yu wada ye to dicima ci futiciki, ci futiciki he ci tingi menci ci e kawa ma badalici. ﻿Ci ''yu kawa ma ''yalici ka lewe, <noise> to cina ance ka zambe iye ma jan mu mayi ma bedi <noise> ''yan ance ci menta se mu danka a riya, can mudanka mu ''yane riyaye sa'ani mu wei ma bedi, baya mu ''yane bai ila na baratun amina kaba na <noise> baratu mu bai se mu walanka ance ehti ci nai ci datena ladidici ɗa tena ladidiye <noise> ani na wei na'e wana gam amma ci datenate baima na <noise> to cina sikau amma ci elemu ka asu ayanye be ci netu mutai waɗa mutai waɗa mutai <noise> waike te abe baqyako ci nanka kaba nabaratun 'bai ai se ci mentaka cattun ''yan tallafa ka tun bai ko mucin to ci naka ka bedi kuma sai weke eyi hakuri ma akahni <noise> baya ma ance ''yanse inde mu ''yaka kuti bai ye seka kuto inka kotu baiye na ina bai seka tattali inmu tattalan bai ye na la baratun <noise> ance de to jan ci menta de karfe fifedu ikaye na'yu na taɗu nayimana a tadu to ance hna na'yu taɗu baiye kahna na ina man gwai cina khna iyugwai kwa la na janena sorun, kaba na janena sorun bai to ance nalana a riya. ﻿Ance nalana a riya yankaye ci dukewe ladidi e zawa bai fe dan ci ,lt duk takaya amina na yinne kaye na gidirace sosai, nan na gidira cakan sosai se zalanci manda dan cika hankali bai amina kuma sa'ani na yinne ka riyaye na gamati menma hna ya mu wanka mu tanka ya to sa'ani jan ma bedi jan ma hakura se ɗaci ka fati baiye ance ci menta tsada ma sawa ''yanm sawa na tsada kaba baraka bai la nala baraku zamani ma ance ayam mukala teka mu gamatankaya muwane shaka deka mutan rabi ya mudai ka rabi a ɗaci, ɗaci jan mu wana shaka deka <noise> ya muteka rabi mu daika rabi dan saboka ci mentau ka fuzau dene kaye ma maya waɗa hnaci menta mu mayan wadaye ai se ci jauka cawa kuzun bai, ci jauka cawa kuzun bai kuma hma ci cauka kuzun bai to ka fuzo ka'ka'i baiye ma wuna ka ye hma ance cinakau mutanadansikaye ka fuzaye ka matsala bai mu tanadansukaye ba se muba ranka a nga bai be nga baremu bai to cina ka ruwa tun bai ma tingena tumu shim, ance na wala harka dici ci dika ya he ci fardena diberta jagaƃi, ci enena diberta jagabi ye. ﻿Se ci ase ci gurze nau ci ''yaknasi ci''yakti diberta masar saboka mala ina gogale ɗaci, ɗaciye mala gogale ci yak ne diberta masar yanye ma wuna ma daba ci manmta ni bai fa saboka ance nala riya bai kuma dici nadika a riya ka dici baiye se tuma ko cin dala wana bai ko, to ankuni ayan dici yan ci kunnena farɗabi'gid baiye ankuni ''yan hna ka dici hna ka dici a kwara yan he na gidiricakau, na gidirice ka sa'ani hma ladidi e zawa bai ladidi e zawa bai ko mucunima ci dukwate bai gama na walnakaye ci dafi tunate ko ci defi guf date to an kuni yan na kala labarata amina ci guf dita kauye amina inama se na gufudi cakau dan kuti tungu a kwara shiru ci fati bai ci wali a kwar ta nga bai fa ami kwake yande nasa, ci yandena ka kwaka ayan sosai ci nukwe sune wali a rakun bai sa'ani ci barsu amun ci barsu tina an carku man ne eneka ƃun na kata za bum se ci kuntu ka carku ka za yici gamatesu ci barsu ko kuma ci kunti bo rubi ka bo dibero ci gamati ci barsu amina ci mantani baifa kar na dentu na kali labarta ci tame dama ci''yu menyi wada bai amina ankun ina ka dici sa'ani qaɗa bi ci ya batadi bai saboka akayi mala nga la ciya batu kaya ina kadci. ﻿An kuni ayan na ne kadi na ma gid ma ganti bai mu yan kaye ana fatima ma yin timu ko yan ka azahar ye ma yintimu ci mantani bai to shikenan ance baba ci yinnekaye ci tanni se ase bacci ko da dari biyar na bereciye cide ci astimu amu, ci asti mu amuya saboka ka mala ma ina waɗa ma ina anka buɗa anka buaɗun muka buradunma, muka bura ɗun turum, ance ance amina yan ci cikaleka chacha bai giɗ gargadi man na ecaka yan ci kala bai sanda nala fate amina na eci gargadi ci kala bai amina to ankuni yan ina kaddici a kwara'yan ankuna yan buda bai ye ba tara, to ma gama tu mu ci gui baifa kama ca ganta akayi dan cigui digama ci gattuduga laifiyi kuwa ci nakau jibacin itaka gam kumanli a gufcake ya ankuna yanse zalanci manda ,ance to ''yaru na''yawanti shinkafa na ''yawantu shinkafa ya se ci ase ci wali de ci uli ci sa faɗemu ci safada neka ya se cin detu mu dinki koda kchaima. ﻿Ci dikaya he ci yak tumu idenƃi ci yak tun idan ya ci ulemu saboka ka mu wai mute waɗa saboka tabankuni ma tuɗa tun kade saboka beɗi eyu takau, ance beɗi eytaka yan amina denaka men ci eka ayan ici shiru walama kawai mu tidtum saboka anchai ci menta beɗi itakan kuma kada babaci yintu detu dafi ina chaka ran <noise> ance ladidi ayan kata na gwai, kata na gwai do ci maita sorun anka paracitamol ko anka boska ma ci uletau detu wai sai waka sakaya bata na ''yawa ''yalai daci naka le tanta wala a riya saboka na gdenaka wala a riya hma ci menta zamani ma ance ''yan seka tanad kau inde ka tanadu ka baiye la na barakau kaba na baraka bai, kaba na baraka bai saboka ance wai ke kaleka ka khni waike mai ka a ini dan kaba nabarak bai to dumurna dan kuti ma yona dona mu etu kwara kwui mu wali a riyai mumaitu mu e baya kabana bara tun bai ance cina kawuci dikakai ma amma nabara taimakatum bai tun bai <noise> ko mucin, na baratun bai kuma dan kuti cinaka ance ocitinma wada ma ultu a asku mu ulena a askuya tinda sawa na araha majane chi.